Don zartu je marinyi e. Kanjum, biro taa kuje igudum bima e, nga mtaa vurti na bodum. Don zartu je walani e. Kanjum bo, biro taa jamdi bima e on. Biho san um, biwallina jamdi hale di. Se biho sa zartu je walani e mai, se wata hadu jamdi. Je godoh. Yidi ta aman. Se futda wogugo, haja mdimai. Futdan ta ugo, setda setda, harta atimma. Kafin ta on, buri nafturgo bezarto. Nga mkudema pe pat, bezarto mai, penaftirta. Nga mta ugo, kuje chatudum, nder wakati setda. Pe vonata wakati makbesam.